الكمبيوتر يتكون من مكونات رئيسية، مثل المعالج اللي يعتبر وحدة النسخ الإحتياطي دماغ الجهاز و <hesitation> بيشغل كل العمليات. بعد هي الذاكرة العشوائية الرام اللي تخزن البيانات المؤقتة عشان يكون الجهاز سريع. بعد عندنا التخرين سواء كان هارد درايف الأقراص الماغناطيسية أو ذاكرة الفلاش لحفظ المك-الملفات. وفيه كرت الشاشة اللي هي الرسومات ولوحة الأم.